أحب شهر رمضان لأنه شهر خاص مليان روحانية وتواصل مع الله أستمتح بالأجواء وخاصة الإفطار مع العائلة بعد أعيش لحظات حلوة في صلاة التراويح وقراءة القرآن الشهر هذا يعطيني فرصة لاعيد التفكير في حياتي وأقرب من ربي كما أنه يجمع الأهل هذا يخلق ذكريات جميلة مع الناس اللي أحبهم.